Mõsumassinaq ummaq tuu jaos, et uma rõivit mõskõq. <hesitation> Taa muut elo kõvastõ mugavambas, selle et käsitsi rõivit mõskõq om küländ aigonõudva.